أول شيء بحاول أكون لطيفة معاها عشان ما أضايجها، وأجولها أختر تراني مشغولة هالحين ولازم أخلص هالشى جبل الموعد، وأبتسم عشان أخفف الجو وما أخليها تحس إنى متظايجة بشكل كبير، بس إذا إستمرت في التشتيت ماا فهمت <hesitation> من اللطف أكون شوية أوضح، أجولها أوف عليك والله تونى لازم أركز في هالشغل عشان أخلصه وأعطيك وجتى عجب إذا خلصت نجدر نتكلم براحتنا.